Sao angaity tokony <hesitation> hiala vizaka eky anao fa diso roboka loatra eky manko anao dia sao dia tsy ho vita eo ndreka koa ny asantsika io.